<hesitation> koaa kai chi kunii kutoo tai kuieii ya ña'a ka xi na tukú kana tai yo vikoo kuali ka ta ku ta ntu kuie'e ntu viko kuali kaa kana nai ku'i kixu chinteu ntu ka chi ta na ra kua'i ra stuvai kuie'i ku toi kuie'i a su tuvai taku na cheje kara taku na cheje kara va'aa kuie'e na kua na kuie'e na stia'a taja tia'a vaa taja na kuñu va taja na tuku naka ra tuku nakara costumbre mi ntu ñu ntu ra nakaa ta ra ka'a na yoko nta'a na yoko kachi tana ra yaka kutoo tai kuie'e ia su tuvai kuie'i ia ku toi kuie'i ia su tuvai kuie'i ra ika kanana tukú tu nta'a se'e na kaa kanana yu koi su sa kuiti ku toi kuie'i su tuvai kuie'i. A tukú kutiutia tukú se'e ntu ka ra tuvai kuie'i ya tukú kutoo ntu kuxi ntu kuñu xitu kara tuvaii kuie'ia kaa ta yo savanara va'a kuie'e na ra tukú mii ra tuvi kuie'ia xini'i kuie'ia ku toi kuie'i su tuvai. Ajá kananai kua'i tu nta'a se'e na kana tuu kána tunai viko ya ku tiutia se'e na su kuvi kuie'i ku toi kuie'i xi'i na su tuvai kuie'i. A tuku viko ii viko nstioxi kaa tukú ka'a tukú ntu ii viko nstioxi xa ta na ka'a na xi'i ku'i chi ntei na ra kua'a tukú'i su tuva mii kuie'i kutoi kuie'i xi'i na su tuvai na kaa ra va'a kuie'e na xitoni ra. Ntee na ra va'a kuie'e tukú na nána na cheje ra xaa na yo na xa taja na tia'a va xa taja na kuñu va taja na ra saa skie'i kuni su tuvai kuie'ia. Ajá tukú tuu, <noise> yaa ya viko ya ka tu k ku kini kaa tukura kutoo ntu kuxi ntu kuñu ri su tuvai kuie'i ri ko kutuvai kuie'i ri kaa kutoi yo sava nara va'a nti va'a kuie'e na ri yasi kána kuñuri ra yasi xixina ta yu'u ra tuvai kuie'i rii koku ntaa ini kuie'i ri ya kaa vaxi yo kua'a vikoo ñu ntu yo'o kana tanai ku'i chintei na su va chi kua'i chi ntei su ya kasi ko kixai kúa ko kuvi, ko kuvi kuie'i xi'i na nina mii na ntavi naka kuie'e ko kuvi kuie'i xi'i na chi tuvai kuie'i xi'i na kutoi kuie'ia su tuvai kuie'ia yaka vaxi tukuu, um <noise> ya tnta'a ka vaa vaxia viko tioxi kava su vaxi kua'a viko kuali yoo ñuu ntu su koku tuvai kuie'ia kotuvai kuie'ia tukú kana tana ntuu kuxi na kuñu ti ntikachi kaa ta kuxitu ta'a kuxina su xkasa yu kuie'i chi ko kuvi kuie'ia tuku yo naa ra tu va'a ntiva'a kuie'e savana a ra mii ra tuvai kuie'ia tuvaii ya ka tika chi sntiki kaa kuxitu tari kuñu xitu kaa kasa xitu ta na Yo na ra va'a ntiva'a kixana xi'a kuie'e naa kuxitu a ntuvi kixa xitunaa ntuvi tani a ra yu ña ntavi ra tuvai kuie'ia saa kuie'i kuni su tuvai kuie'i. A tukú tu sti, <noise> nti ku a sti kiti vali kuxitu kaa su tuvai kuie'i rii ko kutuvai kuie'i tukú chu'u kaa kuxitu tarii kuxi ta naa tuvai kuie'ia tukú sava na ra ku tuvana va'a kuie'e na va'a nti'i kuie'e sava na ra mii ra tuvai kuie'ia.